Matetiky menaka végétale no tegna ampeseneh zeh koa fa mahandro ohatra: <hesitation> huile de tournesol, huile de soja fa tsy de mampiasa menaka vita amina biby loatra na tsy de mampiasa margarine loatra ka avy ake koa fa magnano <hesitation> salade mampiasa mbôla mampiasa regny koà dikan'zegny karazany areky zegny fogna no tegna matetiky ampesenay.